راه وين نحب كره اليد على خاطرني أنا بطبيعتي نسمع أنا بطبيعتي عندي هذيك اللياقه البدنيه وثاني أنا طويله في القامه معناتها تساعدني ياسر ولياقتي تساعدني باش ندير هذيك الرياضه .المهم في هذه الرياضه أنا نتمتع بيها وننحي الطاقه السلبيه وتعاونني بالزاف في حياتي باش نخرج هذيك الطاقه.